Äj ntzampapä't titya'p lo que es verda, nta't muspa untzamä por que ka't untzampa hay vece pues nä'ijtutä problema, ni un tzuä, untzame mpa'tpatä, hay vece este untzame pa'tu'kantä nyayajpatä presidencia'ojmä, hay vece este mäja'ajpa äjtyä mproblema, y despues nta'tä muspa wäntzäkä, hasta presu'ojmä nyanyajpatät.